أول شيء، حاول تكون صبور لأن سوق العمل يحتاج وقت أحيانًا. جرب توسع دائرة بحثك، سواء كانت داخل البلد أو خارجها. حاول تكوّن شبكة علاقات مع الناس في مجالك، سواء عن طريق لينكدإن أو حضور فعاليات ومؤتمرات.